Toh ah jinjhamago arwen aduman, adiman kaka itka yauman toh arino atumanko duwonmna imun irvin jawo kenan, kaka tlanuna, kaka tlamu yau asubat kin malam jibda na javira jane kamo, niji wasatak simkafau yaye, wurtane ja wurtina sirikati virana jaj ka jana jacka zinum na kunu cuno jun jlamgam cuno to afana tu ku kima s salan azahar yauman jakzeyi maduwa jukzai maduwana na to koro emtino ema kori kak hutu afutata maduwa. da sakatu to a sino dumanu, dumanu kenan dumanu nautina sa kiziretume kuma jlurumin jlamu sa ɗiman igva yauman to aro aroroye ya jabə yiimaa be yaktak karek baram, gakti karrek barati na puɗko ya vira gijina atiman ɗiton yaye aa aguren yaye aa ati ju kalla kwayam tina karau nabee gretuna emdaumin ju tinon karagan kwaya wuyan, wu'yak savayim yabai agaku, aa ga ga garina kaduwan ya bayi, giba gijadi maduwau koro duwartu yaumanna emdo dan dan debini wuni. toh moco wanak, aa tlurumin kenan yiman be aaa delman nukvawo tiziretiye tiye, koro paltu tina zamanin paltu sinkafa so kan wanan kezire imso əmdau zaga duɗabo aci aciye ti manko. emdau jana pudku yauman yane kamo kiji kamo na emdan uu vararkaga ninai dau pelletina, daci peletinu yaɗbe i tinamso keletu yaɗbe kornan yadbe kunau gaɗaɗbuna emdan azu amun diba na ya burik amin du bara ya zu dduduɓa, ya az duduɓa yaz duduba n tilan kwan yaye ana, tilamso kwan jlawu yauman toh koro sinkafau anuwyi əmdau aramtha deng lawurjan a rartla arartla a ratla rartlu deng lawurjanna dapappi mi apapuma dek dromin, pumu ɗek dromima əmdam bena buhun miya ya ajlemi gumo emdun bena gumo sirrin, gumo kwan yajlumi tom emduno tiku manko kareg jlamuma wujuru jadina daci yaɗubabda gafke. gafke getleti a maduwa, gagti gubabu arine kakdumanu emdo gawawon kwaya kak kezirenu dambanati emso atu manko wanan be vanam ben jlamumago kak dumanin de kang. Am co wanak tlarimim kanan kizirenuke, emdot kak ci amma kezirenu barau kiske da sasunu kezuretu duwoni afən gafa ciptu kwaya, to barau tina atu katau kiske kuma kak tlarumu.